اني بالنسبة الي افضل اني يعني اموت كبل شريكي احسن لان اعتقد انه الواحد يحس بالوحدة اذا وحده ويعني هي واحد ليش شكد يريد يعيش وصعبة يعني واحد انه كلما اتخيلها انه الواحد يكمل حياته وحده خاصة وره ما الاطفال يكبرون وكلمن يعيش بحياته وكلمن يستقل فتكون صعبة فلهذا اعتقد يعني انه افضل انه اموت اني كبل ما شريكي يموت